Sakafo nentim-paharazana tiako avy amin'ny kolontsaina misy anay zao an, zay betsimisaraka atsimo de, ravin-kazaha atao ôrana, ananambo atao ôrana, ana- anamalao sy lôka maina kazaha atao kadaka afangaro lôka na afangaro ôrana, de eo koa ma ny sambeka jiaby, akondro, katsaka, de somanga.